أأأع مش كل سلالات الكلاب ودية في كلاب شرسة جدا وكلاب بيتوتية وكلاب اجتماعية وكلاب بتحب تعد مع البشر بس هناك كلاب شرسة جدا ممكن تأتل البشر وحيوانات اللي زيها عادي جدن